Nga tàngal ndox bem bax, nga sotti ko fa ne génne dunq yi bam set. Soo ko kii yee bam set wecc nga taal mu tàkk nga jël, nga daad, nga flam ko, wisam ko bam set, nga jël ndox ak saabu ak xorom, bombu ko bam set, nga dagat ko, nga raxasaat bam set pare na. Soo koy toggu, bu fekkee soos daŋaay am diwlin, am soble, a jimboo, am bineegar, am pompiteer. Lool day am waaw soos bu dee soos la lii la.